Gne sambo io mein koa sy, agny avao fagnazavandreo an'azy zay da efa niteko atokoatry gne fomba fagnamboaragny an'io da akognaia e fomba fandehanany ambony rano, fa izy arakarake e vy hagnamboaragny an'azy gn'avesatrine raha haniny agnatignao, e fomba fipetrahane raha agnatignao, zay aby e mampandeha sara an'io ambonine rano.